Hitanao nisy fotoana, nisy fotoana zay leroa nisy hitanao mpianatra mpamosavy reny <hesitation> navadikany lasa taoko sôbakaka reny <hesitation> izy tam'zany de na za tam'zany leroa gaga aby hoe tsy haiko hoe bôkaiza ahaizan'ny laolo ty <noise> raha karaha zany. Ah za to tonga de nijery to za fa <noise> tsy ahoako e za to mijery to mila mijery to za leroa.